Gileer gindaŋ gaaj, gii ggilo njiminhabi, wolla gaaji ma gii ggilo gjimin ngi jiif, golla gaaj ma gii ggilo gjimin, golla gaaji ma gii ggilo gjiif, golla gaaj gii ggilo ghabi, golla gaaj gii ggilo gsibi. Gii gsibi ngi uduulu, gee ma fana gaaj. Ndi fsíŋantim baa ma gí fndaŋ, umada wúsi bleer bii ggilo gjimin, yaa ndi fsíŋanti ma gí njan fiinda fo. Ño gileeri ggilo ghabi gee gi ingiti lottu mo. Bari ndu ugí ngi sembu ma, umada wúsi gileer gii ggilo njiminhab gembe. Bbúru a bboorin ririife, flee folla umada gí ngi ftúlun, umada gí ngi ginsiisi, gi ma húrin yaa umada gaade a ɓaali wiindi ma. Unan jiiŋi gileer gindaŋ gembe, haabo ndu uto wéeti ugi ngi gisiisi gembe uu ggaade gileer gindaŋ fo uto sag giin hal. Basgo uu tti mada jiiŋni giduulu ge, ngette wa awodi hi gaaji ma.